<hesitation> צופרי האב איך ליב צו עסן מער אזוי ווי לייכטערע עסן, כ'האב ליב צו עסן יאגורט, באנאנעס, <hesitation> כ'מאך אסאך מאל אייער מיט- ברויט מיט אייער א- א פאר מיני וועגן, <hesitation> און, איך טראכט אויב ס'איז דא נאך, כ'האב ליב צו טרינקען מילעך יעדן צופרי